سپی د انسانانو او یا هم د خپلو څښتنانو سره د مختلفو اوازونو ایستلو، مختلفو حرکاتو انجامولو، غپیدلو او یا هم ا ا د هغوی سره ا ا په تماس کې او یا هم ځان سولولو په واسطه اظهار د مینې وکي.